Ɓurna pat nyau damata patuji kanju on ɓana qorqota ɗum takkata ɓandu maɓɓe ɗoyaraɓe eyam banaɓo sa'ego wawan heɓa nyau tsusa ɗum nangata ɓe to ɓe nyami nyamdu ɗum wodaka.